<hesitation> hatiiya kw'okwija nookura ninga nooyeyongyeraho ahiiguru, nindeeba nti oburamu nibwija ni- nibuguma kurugirira kurugirira okw'okutura ninga embeera y'orimu ku- noomanya kw’okuba okiri muto buri kimwe kyona nibakikuha buri ky’okwenda nibakikuha, konka kw'okwija waakura <hesitation> n’obuvunaanizibwa obu- obu- obwawe nk'omuntu bweyongyera n'aba nibakureeberera bamwe bakoraki bakurugaho ninga bakureka <hesitation> hatiiya nyowe naaningira nti kw'oku- kw'okukura, obuvunaanizibwa bweyongyera omungyeri nti, noomanya nti n'ebyetaago ebyawe nk'omuntu nibiba bingi hati waaba ori nk'omu- nk'omwojo nooza kwetenga okukora amaaka kuro kuronda omukazi, <hesitation> muzaara abaana hati abo boona oraba oine kubareeberera, k’okuba ori omwishiki, noine kuza ow'omushiija mukazaara abaana mukatandika kureeberera family Hatiiya aho nikimanyisa nti yaama life neeza kukoraki neeza kwija neeguma konka ahandi ahookwija ekanguhira, ni waaba oine ki waaba oine nk'eseete of course noomanya waaba oine esente no- nooreetamu abayambi oreetamu omukozi atandika kukuyamba aha mirimo e- etari emwe n’emwe hati aho mpaho oburamu nibubaasa kukwanguhiraho ahaakuba eki orikwetenga kyona nooba nookyehisaho, already oine ab’okukuyambaho, oba baaza omu misiri, ob’okukuyamba omu ka, abo boona nibaabariho konka kw’okuba otiine sente, okashanga ngu buri kimwe kyona niiwe oine kukyekorera, <hesitation> mazima life neeguma koroine kuruga aha murimo oine kuza aha murimo okaza kuronda sente z'okubiisaho family, niiwe wenka kwebiisaho okiija okatandika kukora emirimo y'omu ka, obumwe oine yo nk'omwana yaazi ya- yaarwara ninga omunyabuzaare arwire nibeetenga obuyambi bwawe, so noobaasa nooza kushanga, oshanga life yaakubeera hard in any case waaba otiine ki, oh’okwiha esente ninga waaba otiine seete iwe nk'omutu.